जिब्ल जन्ग्ë ससे मन्त्सि कुहै ओन्ये स बुजिन तन्ग्ëब मैए, जन्ग्ë मलपप बुजिन हैअ जन्ग्ë, ससे मन्त्सि कुक्पने पुर नन। दि सन्किनि नन्ग्ë बुसर् तन्ग्ë, मने बे मन्त्सि जन्ग्ë न थैë मैए, तिवप् नन्ग्ë ससे मन्त्सि निसने ओनेकुन् नन्ग्ë मलपप पुर बुजिन हनेनुअ नन्ग्ë जिबुनोबु। भे मन्त्सिअ मा कुस्तु ज द्ëन्ग्, मा द्ëन्ग्, बे मलपप नन्ग्ë किस्तेय बुजिन हगो, प्रए नन्ग्ë बुजिन बुजिन हगो, कतिअ न, ससे मन्त्सि निसने ओनेकुन् बुहुत् मौम बे कत थैë, बे बे मन्त्सिअ नन्ग्ë किस्तेय बुजिन हगो नन्ग्ë बुजिन ब नन्ग्ë दिग्दर् जैë न। ससे मन्त्सि हबो बिदत् ओनो धोरोन् नि बुस्तु, हजर् हजर् कोति कोति गुसनि कुतप् कोइ, तकुफ् मा नन द्ëन्ग् नन्ग्ë मलपप, नन्ग्ë ससे मन्त्सि कुक्पने पुर नन्ग्ë बुजिन हनेनुअ नन्ग्ë। नन्ग्ë मलपप बे सन्किनि नन्ग्ë बुसर् बुसर् जन्ग्ë, जन्ग्ë हैअ पमुन बे गौसुर् गौसुर् कोनो बुजिन पेर नन्ग्ë तबु।